Eɗi mbay doombi ladde nii. Ɗii njahan ɗi ƴettoya, ɗi ndesa e nokkuuje majji faa yiita ko warta. Walla wiide jon kaa jooforo ɗi moƴƴinanta kohe majji. <hesitation> ayyo, non nii min kaa paamirmi. <noise>